Furu pɛ furu pɛ cunu mi furu pɛ cunu mi ani we furu nɛ a ordinɛr wo ubiɛn mikro mikro-furu wo mɛ onni se a'o we wa'a han o dia han yi a bun a ni cunu a sɛ dia han yi a mu ani cunu a'o wi twa ciza ma uwa a'o wi ba ni yi a bun ani cunu